Ny imprimante, dia raha carré izy manana hendrika carré; mandeha courant; hafaka hamoahana ny raha an-tsoratra, raha an-tsoratra zegny soratana na ho hagnanaovana ny copie mitovy aminanjy zegny.